المكان اللي ما زرته من جبل هو تركيا، وأبغى أزورها، أحس كل شي هناك يعني إيش؟ تحسوا كده في مرح في الجو، ما أدري إذا من جد ولا إيش؟ بس كده أحس كل شي ألوان، كل شي طبيعة ، أحبه بصراحة.